<hesitation> كنت راكب سكوتر على الدائري، والإسكوتر اتقلب بيا على الدائري، والمغامرة لطي- نوعاً ما لطيفة، لأن أنا قمت الحمد لله سليم <hesitation> وكملت ركبت الإسكوتر عادي ورحت المشوار اللي أنا رايحه.